Taka ina yo ora ka kantekayo uu unite kukanio tauti o jaa tauti kua kooti, kanaketa´a ntuu mati, ntuu mati chi kajaku´u initi, nau ku kuni ka´a ja ka´anioti kakostu´u mati te kakasiki kua kooti, kajiati kajitoti kiti yo, in chuunyo in te ja na kiti ntekayo chi yuka gago taka tiño ina.